<hesitation> Raha hoe micro onde ndreka, a <hesitation> izy io machine, <hesitation> ampiasaina mba anafanana hanina hanina zany, raha ohatra hoe mangasiaka haninantegna de atao agnatiny akao, de izy efa managna temperatureny hoe a <hesitation> zao le temperature metimety, mety an, de rehefa tonga le temperature amizay zany sy may le hanina ataonao akao an de maty ho azy ilay machine.